Archraꞌa naꞌa anteshchigoꞌkaꞌ bniꞌnoꞌo mazoꞌn mpananachoni winchiyopni rabawinkə el, rsaꞌksaka como el dies de julio kon veinte de julio tec̱hizi zururaba- zurabalaba dirəberababuen apuenchguenlaralalio to reunión regulayre c̱hotogol waxieꞌ tala'rawen chiptiop sshoryirayaba pueschiibabiꞌo banap prarabist tchontonde karorkich barexoba este talaꞌbache bagakb winkwdoꞌ riwina atoririnbaꞌa ma- mayordom winkwdoꞌ pues chis chirakeꞌe zoraꞌ bala bache lokə xola balab, chigura ba rresibir mer 18 de octubre, según ba resibir chichalo gon ba recibir chiꞌninaraꞌn buingoxkeꞌe <hesitation> chuptrioprakꞌ rbarchoptantaꞌa pareesi zaptwekꞌ, balkwapꞌ zanaꞌbarbabay per chigaldguedə mernaꞌ lisanlook shiguinaꞌz bache samꞌ chisamnaꞌreest tap tari zerarbeꞌ como las ka x̱onꞌniguə, yibigrie barcheki saloꞌo baskch xkatopiguə katiopꞌ xixislori tir tabataptar jachi ba blexs sto kwent koꞌkən recibirə, rabuenkokꞌ kini okdo'naꞌlaꞌ na'naꞌ ba goken recibir' laweꞌn koꞌkə atin chlabuin rochlaꞌa chirininakdiꞌoꞌnaꞌ rakdiꞌnchaꞌb. Noolə zarani zakdindin enoolə zaranelin bazeneꞌnyoꞌo, perzutaninno nindoꞌrar to biull topiull, c̱honiillz axt chindidixkaꞌarochlaꞌlarin atinogglweo xtagucharalenerli buennix̱agolch xagaraꞌ karerixbgə ̱c̱hix̱taoguchaꞌ wilarerə yaa c̱hi gak gax̱t gakə charebub c̱huptiop bibiyi gawowougxsan, ̱c̱hoptiob bibiguirichichiegꞌuetꞌballꞌ chic̱hee rrosk, chichieri yidoꞌo bald gotuꞌun rangutiopꞌ ganx segun guixenldiꞌnyodiliunaꞌ, entonshch chinaꞌa bliꞌonaꞌ gak gaxt, gakə gaxt chsabd, domingw, lun chindaurababidꞌ chiroꞌn rabad naꞌ brabaxt anchap xnaꞌa ba baxsuꞌachgrchapch ers- eryanyuꞌ tak chatawaobibi chilong orklarara ichigui yawalo yawalo chiling yawong bibireꞌe, <hesitation> dosdibibi para' antsrzak rzakachrabni chirakbo raklachaꞌgꞌ chap dosema baparnaꞌ to mesequince manodose balweeribuin yendox barenineꞌ buennaꞌ atiempkereꞌok puestiichiꞌi chaloꞌyawoꞌ alogaꞌ guewaloseg zeb pasb zee graag iririgaragraba araklachaꞌgchaꞌ, ̱c̱huklati kitirortipch chkulati kwalteereba raklachakꞌ krachap siraꞌa poxtoberzeebey <hesitation> rachitaꞌxkog burbelowꞌgch. <hesitation> yiileyataꞌkabay raarietlaleshidiraꞌdi este ersakzaka rirabatiepkə chilaꞌaa lealbiarchealə, chidi chieldabərerg biel'la'la ziiꞌ, laꞌkerirab chierabalaraba' ragdigroregxig txaribatshita rarerexiba nislodoxokriiba yisodoxdolakwiralata tekrorisdoꞌo risba pues chitidishibarshada gakdureroꞌniz chibagdo gratkibishi nakta par gak sak dox tederbiela susuoyishakaꞌk,̱chibdi rabatowuoꞌ tubwoꞌ drapdararakweꞌ, chiri dbawaldoꞌo tbaratoye zabroꞌoli tlalaꞌ tlayelaꞌa taꞌatrekꞌ parkwellishk rac̱higdidi logar bersilallꞌ naksaꞌkdoxtedabiꞌa, pues chgoltichirira rbe rbapay parekwe' riw este chgrorkabiaꞌbiꞌ chizlabab labaroshiꞌ choꞌ lii gokə ribiubaꞌa keꞌrebaꞌ kerꞌrierabaꞌ relaꞌla dii bi kwoꞌukuꞌ riiꞌigok tuꞌu bogtang tang ukrriibꞌə dan okriric̱higꞌ yiriꞌkwaloralabachiꞌ chiꞌrirlabagochgaꞌ liꞌi pabxelx pararexniꞌe riꞌbababay bdoꞌy ilikaꞌaba likichba do'kishimi rimi mmkishin gonibay, mashcherinabniꞌ niꞌernie paroshin yetbaꞌa rguitbanabapə sx-. Sknato tigchaꞌap naꞌ chiryitneꞌ bashibuinlo, pues chlatibaꞌa mgəbumə bueno bxielgba biulallꞌgwiyaa baladguwillch gniꞌi buingə chitidi kwalabdogꞌ pershimingəsh liwikag agani ishbanibuing pues chigolchiszeeꞌe kiserir zizoꞌrababidguə krarakbrdoꞌo doo naniaꞌ buenzaꞌ ka ba buichiranannaꞌ rienaldoꞌo weriesirabaꞌ, ni inaꞌstos stosnirakweb achibienann bienanndoꞌo, este pareriiri gokə <hesitation> shishekxtekz barinibadalə bienlallagoꞌ krozinꞌdeꞌe pues trigok daa duuor duuor ninare baker diinapunk kebaꞌa eyernaꞌskuꞌun, niyaangunc̱hig ranrabalaꞌa ananiꞌechaꞌa diironbakrbrun nnnietchmm lichchioroꞌnbaꞌ perchigulti nirabaxingꞌ guishiomarabienbara bueno chiosna bazniꞌxanobay apechiꞌchibienbla'a lill bienbaꞌnaꞌ achgoldatowenabaꞌ kibinie baniabanaꞌa weno niaꞌ gokban banaꞌ aldi mbakba al santbay, yaachitidibuir zaakrbakdo wizakrban ninaꞌtonbə enzie zanaboꞌ beyparnaꞌa <laughs> nayarkweydigan jetzxgana leꞌi plastorke, zammigue lero- ro daꞌnguieꞌ ̱cheelba techkilgwato aguun, pues sola lagun eri erininaꞌ yep to nis yeꞌroꞌr yebschi' tier guibyoymandoꞌox pariizando mandoꞌ xkwbeꞌiloꞌ baꞌkebeꞌyloma yiralaꞌ. Chitirirabuerꞌ baꞌbuunju rebabuunchoꞌ terarabunmgoli chodendararabuiniꞌi, buinni naraꞌa nirzaꞌpuim aelladorishug chidiersaꞌg' badebabuin keꞌraomanedxaꞌk lawawenkə tadoꞌkich umungueridsaꞌa anamammaꞌ. shigodeꞌtantnoꞌt buinzeꞌcheduꞌunj ertobenguleꞌ waꞌansanrabarechirapaꞌ ay diosaꞌa banaꞌchoꞌo zanbararnaꞌgaoman shirwlillch xlafa dios xni'ibarenibaꞌ dios wpakato baredon showderemankə, portaꞌla mankeke rersilamank si est- estmas chiert toladtiꞌ guichowꞌb mabuiꞌ ushiramaꞌ ̱hirirzoachiox bayollaꞌgokxliꞌ yaba chiorbeꞌmaldaꞌa ishixꞌkaꞌyi balotaꞌak alshixkayix', chiwireꞌe sabmingəe chiwidiniꞌ abay, chiwidiniꞌ chibiebsj padjchi banklə, orki gotꞌch lamkeꞌ, orkꞌəchibuꞌu, lawiꞌnimian <hesitation> tarababuey keꞌmassii baralas alas anda miloandanguerekə, yitchieꞌ bachgukꞌ ac̱hiꞌugꞌ ch- chaꞌadgunxkbay kuntoxist padxə kebay yimanman achiraꞌ yisto yebayiyaray, salixkaꞌa storisiꞌ stoley dietasariꞌe azeꞌlarabichiriꞌ yitopuchmaꞌa, yarilabagotchaꞌ baxeꞌxorki chi wsolo, adurdedaallamaburbu yic̱hieꞌ gaobam aporsekbuktiamkə por ker bindiaꞌ yiguetx̱anbigan yistoriakə, aꞌabirchguerakwiꞌ yiguiꞌriaxstoꞌ wengdoꞌw. Chiguis magwemarindo'o chistobi yisus stokwermnanaꞌ, ereꞌe nirarisan luks istobis suꞌu gaꞌag to kwent yinsi istichiaknaꞌ llitillizurubaꞌy etokwarmaꞌa chizul sto kwarmaꞌa, chizus sto kwarmaꞌa, sto kwarma yaze itill kayaklə parchigoklə karmiꞌi, baꞌkszgargakwernꞌn como tu diyas chitobierom marddom dierma ma- mayordomo tobiꞌerooniꞌ parernaꞌa nom chizaꞌak achibay sheramilgow grxkskis, <hesitation> esklom winlougullꞌgaꞌy estriopakaꞌtkoꞌ maꞌakoxkotꞌ tunaꞌchiraba kwartyigo xtiamkə woraꞌa este erniꞌgasakanotir batazaꞌ nunwexeꞌe, xax- xabanuꞌu poxtu'un saꞌllit koxtumbrə yiruram rabagoklallaa aguirnaꞌ perde todosmods erabarchigaa rabaykii kadis lakelouk katledisalouk rebuichayitio, aturari tiempki gokaꞌbuə chixkarab to kwader kit to kwader karaba chivase babiert to tixpsh akichxa pschitichi bebgakaa dirdii buingon talnapadu xuu'lj bidenoxjoꞌ portaldapə toguitgꞌ derobitaldnaꞌ put lochit tedrelotgꞌə. Chit shitidarobaꞌ ers guidi diechich kanla tebrch chalan tebrch, bc̱hechballini nera bachli bchechballini narananktoꞌ, borrele por tal uꞌu illitilanap dietr kaa rabaꞌa puer chiwax̱a wenlo coxtumbr ninaꞌ coxtumbr xewex̱akwenlokex yaraubtidi lallobertb per de todos mod laꞌa rbakalligaꞌa lieꞌ, yara buenchikieꞌ wokenaꞌr tolallit amardom elchichiop chiꞌ weꞌəlabaꞌ, aporkzen labach gookaꞌ bniꞌ chiririomartaob rereratopart eweyaꞌka chios lo dichllianarsꞌ barchana biraꞌnaꞌ bacha adoo sop to- tode- detogon naba chibakaꞌa to shigꞌ edque bakaꞌ to shigꞌ echirerashiꞌ, chikorbaꞌa choblantebr tanlot tokidr- dr de buin tanloꞌoobx obxre taꞌlo to peseꞌe, chookabniꞌ sincuenta centab to sinkwenta tab apagche bugchiambꞌ kabay aringot karay naꞌ gokxzeꞌ yadskwers segazega yawenbueningaꞌa kaxetiichiononaꞌ <hesitation> enani. <noise>